Isa telo izen̈y aminakà midika isa a- anten̈anten̈any izen̈y sady tsy araiky tsy aroy izy telo zay. Avy eo amizay koa raha tônga anaty jerinakà kofa mare isa telo zay <laughs> mpihira.